Ke olenu nyuan lishayi ri che le onenu lenki le obu ochuwue le wutem are mi muan opie meng mi peter anya wuluom wulie lie befeb beme bepual be a nkaluo bepom ochuwue mfakin nlen lenu le oba ochuwue le wutem mfe fe ochuwue obunkpube awu mbe che oburu kpabe mfefe bechi abami mfefe bom eshe nlenki lenu le oba awu mom eshe le oba awa ochuwue orike fefe oxhuwue ofefe mon eshe olenkilenu nyuam yuam yuam lishey ayanu ofi yuoro le agbenu ste ste le liyel but puat abe beh te li nenu lo lo bepia beyin abe fe kibepia belenki le beh bempi oriki lenu le mi be mpi ochuwue ofefe ochuwue nyuam yuam yuam ofpia nyin ochuwue oruole che weh opie tab eyi likuo ofar ki oma leyi gbede nyin efe anyi pie weh oyor le onenu le oshim le wutem ofefe bow eshie abe beri ogburo bekiwe ofefe beturo abe le mpam oweh ofefe bom abe le mpam owe abe beri le chi wuri yuor kue gbede le mpam den ofi lenki lewu tchal ofi yibo owop ofi pia akarafuom ofilalo le belebom ofi pia ji ji ji eyuor kue gbede le onenu le wutem Anje ori ki pie pie akarfuom opia be be binyin okel kel mom eshe epie je le mior nyi pie weh e'che e ofe le onenu le wutem weh che ori le onenu le wutem olenki gbebe olenki le oshim le onenu le wutem omaki ma le mputoh oweh weh le miel oweh lenki gbebe le buan gbebe ochu la mpam wanu wanu kpoo olenki gbebe le agbenu afe nyina nyinu ife yi nrue che iyuor le obu ochuwue le ofu ochuwue kiki lebo weh le mi lennu gbebe lenu le oshim anje okpoo yuor le oshim amalo ofe ochuwue omale olor wuren owe are olo wuren oweh yi ochwue okpe le ye yi yere ochi pal ofeyi oh agafualo ye